Lesdi Pakistani heɗo mari ki tolle bana biryani, karahi, e tan ndoo e gerogal tan ndoori. ɗii kujeeji mbayi ɗum waɗira ɗi basmati e maaroori basmati e kusel keccel e sawran kujeeji kujeeji luttuɗi.